Umbo arhurhu ukpɔ nu ubo rhun atsu ikpurhunga na atsu ngɔka umbɔ agwirha unga umen ihwa uwou domin unga domi unga adɔɔta ikɔkmɛn unga aba adɔɔta ikokmen umen ikpom unga ni iku itɔ itser ugari iyorngo umen ikiifurha na afafa na akang umen igu ibɛn uwɔu akarharha domin kose uba uba usok akang kose ubinkpi umɛn iki ikoer ukpu ikersai ungo uhwa ame uwɔu ha nu ugu ibɛn ikɛr iyorango domin umɛn domin umɛn isi iwumen anang kika aboyinga awu uku ukpangkpang uboi atsu umen imorhmen ungo uba uzarha na akang sai ungo uhwa uwɔu nu ugu ibɛm iti utser na afafa asaka adzaa umen iker igwirhu uwɔu ungo udɔɔr angwɛdzen na agwirha unga udɔɔr ugwirha unga udɔɔ ugwirha ungaru nyaka umbo aki igwirhu uwombo ukpeku utsu amɛɛ uku <hesitation> kpenkpem si itsu amɛɛ agarmb i. i utsu amɛɛ ukpenkpen nu unga aze umen ihwa ukpɔ umen iki ihwa ingarhe iba izi ame aka hwa, Umen abirabe iki isi ihwamen ame akatso umɛn ihwaitongaamɛ katonga inha iyisa igɛ awu use ubina amɛ akatonga umbɔ aka agwirhi agwirhi unga nu ungɔɔ si iwea umen igwirhi amenu umen abin akimen ki agwerhi ume igwirhi ni itsu utoo ungo awu itongamen toi umen iki izarhi ko umen izi usii umen iyan nggu ungwɛrhi itsupmen itsu ungwɛrhu uwopmen umɔ uzi udɛɛ nu usisngo nu whwa utsɛngo aba si ibang mɔ ungo whua utsɛmgo aba ibang unga atsa utamngo aba ungo whwa mɔ tɔ ibin uwou asaka awu arhɛrhɛrhake si iwea ubina nying unga atomi ikerme karharha rha tɔ awu <hesitation> uzamani mbi icɛrɛ umbɔ agɔr agɛ umbɔ aghɛshu uboi bɔr umbɔ akatsɛrha aneka irhum uwou amenu umen tun umen men iki iwu ikermɛn umɔ umen ini ihwa uwou unga awu ubinghamɛn dege uwou sai adzang umbɔ aba agwirha adzang umɛn ihwa ba agwirhu uwou umen ihwa, To abin akahwamen nakɔ ko umbɔ cɛrɛ umbi anyanga abinka hwaa arhɛrhɛrhake dege ungo uhwa ungo o ungo uhwa amɛ akatarha shikenan unga awu ubinmen iki ikaa umen iki imaa mo na abin akimen isisei men umen itsu wuye umen iki igwirh ung ahwa uwou na amɛnanga aba ungo uba wuwaɔ uwou ungo iguɔ idɔɔr zurh ungo ungo uku udɔɔrh ungo nggu anerango ungo usei udɔɔrh amenngo nggu anerngo usei uku ushashaki usi igungo ubin baa ubin uki ibanga ungo ama ungo uba usi ihwaaɔ uku uriki abina akirakɛ aka amɛmo nu utɔng uzu ubango ubin ukuse tɔ ungarak u ungo nɛ ungo uhwɛng aki ha ama umen fa umen iki itongmenna anang akiha umen iki iahahi itɔgmen na anang akiha umen iki izharhi itɔngmen tɔɔ umen iba isise upfungkpi isha umbɔ adze ighau umɛn idzurh ijuɛ aba adzowɛ akaku angwanu upfu-tar angwa umbɔ andzurh ijuɛ ikigɔng umbɔ angwa nu upfu tar na nyɛmu upfu tar, Umbo ha umbɔ atai ijuɛ ha ungo uner uku udzurh ushiɔ ra arherhe si ubvui utsis angwingo mɔ ijɛɛ atarmbɔ idzang atarmbɔ nbaiangwɛ atambɔ iyɛi tarambo idzɔm tarmbɔ igbi tarmbo ikɔɔ tarmbɔ idzuu tarmbɔ isem umbɔ aku abin akiha abaru upfu-tar umbɔ angwa mɔ na adzowe akaku atai akɛrɛ umum iki isɔm icɛrɛ isɔm na amen akimen iki iku usumen inya ba wei umbɔ adɔrhi ba wei umen idɔrhi ingigu umen uku usumen inya umbo amaa na anyɛmu upfu-tar umbɔ atsu ba ka tsu uboma abaage ijuɛmɛnairhe ijuɛmɛna irhe to ungo whwengago ugɛ umbi adzurh ijue ha bɔr isei <hesitation> isei isei isha idɔɔr amen nggu igu undɔkungu, Ugno uba ugu ukuku arherha arherhe tɔ ungo ukpe atongo nekuyi unuanga arherhe akirakɛ ungo uku unya ubinkpi. ungo uku unya na amenango urherhungo kose ungo uku urherhe ut iku ungo uba uti iku ungo uba unyang arherhe iku utongo itser ungo idar hungo nu upfungkprhe ungo iwɛrh udar hungo ungo uba unuyang arherhi iku utarhe ake tɔɔ ungo ibvui uteng si uzu udzeko umbɔ aba arherhe uwɔɔ age a umnɔ akpe awu akpe kishoo ama akpe asi iwea kishoo akpe akɔ aweke akpe akɔ aweke akpe unerwu umbɔ agha ubina nu unga na asi uzerhumbɔ azerh unga aburh akpeama unerwi umbɔ aka asi ighambɔ ubinna adzake na asombɔ atutarhe unga atutarhe unga si iyisu uwu ha unga awu akpe uwu ha akwer itok Akwerh itok azi si ikpea da gɛ akpɛ ai ukurumbɔ ubingha ri iya nu nu akpenga tɔ abinakɛ umɛn iki undeyiwa umbi ni idu ko ungaa aka asisei ununga ati ungbaa shenga ungo uba uba ru utsindi yerhe ungo ugu uyerhe agɔr age ugu ungo ukpe utong nu ugu ubin uyerhe aka arherhe ungo uba uguɔ ung inangngo ung uba usi igungo ung inya ɔyerh na asu kɛrɛ. ungo inyaɔ umɛn inya ko umen isei ukpe ingbua har ukpe utɔng user arherha asaka asi imaake saidei uvermen uba udɛɛkpɔ uteng umɛn ineke umɛn iki isei kishoo akoi ngbaashe akoi abika aso dɔsa akoi uwurwi aka imaataka tɔ umen indɔɔrmen ni igu isɛm adɔkamɛn umɛn ighamɛn ingbaashe, Abina ba gu ke ka dɛɛ iyei nggɔɔ werhe awu wɛrhɛ wɛrhɛ awu wɛrhɛ tɔ aɔu da dɔrh amen anga ku iyei ungɔɔha iba amma adorh amen ba weh ngge ko ngaa ai ggua udɔkunga dorhamen ba weh ngge ko ngaa ai gua udokunga kama arherhe uwou nga ko ngaa ai gua udokunga kama arhera uwou nga ka gorh mɛn uwo uwou mbɔ afufoth. fɔr shaa buurha. na na na na na ayengana rhun na wurhi stu abina na wurhi stu ikpurhunga na dorha wurhi ka maans shapa nga abia ikpurha bi ngge mbɔ wurhi mɛn wha men ki wha uwou men nakpɔ tɔ icɛrɛ aka sterha asi buu arhunmbɔ da kɛr ungo kpo iyakɛ mbɔ ka rhu n uwou cɛrɛ mbɔ kpɔ utarh igo mbɔ nyanga gɔka agɔ boi kishoo kpɛmbɔ uwopa mbo ba wurhi uwou rhi iya nerha kpurhi nya akapha nbo ka atoiha atirha ati asti cɛ zi fɛna toh Ba wei ishaa bvurha isha ba amma ivang ki rhyna nu mbɔ kpɛmbɔ de mɛn rherhengguse nga abia tɔ mi deiu mbi ko nga a kpɔm amɛnanga na rherhe isto igharhe harhe mi kirherhe ko whene ivang men ki rherha rherhe se mɛn isai verha verha adzu ananga dudakua uverha ku ivɛu ba verha asi tsuka ananga tenke nerh tserh ko use korhe nga asti uboknga umɔ cɛrɛ nerh tser ko mbɔ korhu se nga tsinga uboka don mbɔ ba bee ubin ungo kpowɔ ba bee binkpɛrɛ ngo ikpouɔ Toh arherhe masha miki masha rherha mum mi tarh wɛh dzowe unum ka dza mum amen ka kpɔm awɛkaci mum nggu utsɛmum men kpɔm awɛkaciha mesuwe mbɔ utakada ubvurh mum mesuwe mbo buurh mbɔ ba fudze mbɔ mbɔ kpɔm umum irhirhɛ mi gha rhi wha ru ubok mbɔ mi borhɛ ko se rhi mi,